gott kvöld kvikmyndin víti í Vestmannaeyjum sem byggir á samnefndum

Gunnars Helgasonar verður frumsýnd á föstudag þótt myndin sé ætluð yngri áhorfendum hefur sagan alvarlegan undirtón þar sem mestu átökin eiga sér stað utan

skoða hellinn en þú ég er að tala um mótið

ertu bara að þykjast víti í Vestmannaeyjum er fyrsta sagan í vinsælum barna og

Jón Jónsson og félaga hans hún segir frá árlegu fótboltamóti í Vestmannaeyjum þar sem Jón kynnist nýjum vini Ívari úr í b v sem á bágt heima fyrir

leika Jón hann er bara strákur úr sem vill bjarga Ívari af því að hann sér að það er ekki alveg í lagi heima hjá honum leiðinlegur strákur en

sem sagt í barsmíðum við pabba sinn mamma hans er dáin og það eru bara margar tilfinningar í gangi hjá Ívari þessi saga er byggð á raunverulegum atburðum um fjölskyldu á Akranesi

lamdi börnin sín ég sem sagt fékk þá sögu frá vini mínum hann gaf mér þessa sögu og bað mig um að gera eitthvað með hana þannig verður víti í Vestmannaeyjum bókin til hvernig bregstu við sem manneskja þegar þú sérð óréttlæti eða eða gerirðu eitthvað í þessu og í okkur sögu gera krakkarnir eitthvað í þessu þegar Gunnar skrifaði bókina sá hann strax fyrir sér að sagan gæti verið góður

efniviður í kvikmynd þegar ég var að skrifa bókina

lét ég mig dreyma um að þetta yrði að kvikmynd eða sjónvarpsþáttum og og ein gagnrýnin sem ég fékk var að þetta væri eins og að

og mér fannst það frábært já þetta er langstærsta verkefni sem ég hef gert sko menn eru kannski vanir ákveðnum stærðum þegar þeir undirbúa og plana svona tökur sko en það var enginn búinn undir

að eins og leikari númer eitt eru bara níu strákar sko einhverja svona hluti þú ert með hefðbundna stærð en þú þarft alltaf að taka sex nærmyndir þegar þú værir kannski með tvær vanalega þetta svona þurftum við að læra svolítið á með bolta og æfði það með krökkunum

var ég á staðnum og aðstoðaði Braga Þór Hinriksson leikstjóra við að koma þessu á filmu

leikstjóri og Gunni náttúrulega skrifaði þetta þannig að ef hann hefði ekki skrifað þetta

mér fannst erfitt þegar

verið að taka upp barsmíðarnar en það er svo gott að ég fékk að kynnast Tóta sem sagt Jóa g hann er ógeðslega frábær leikari og gaman að leika með honum

þessum strákum og stelpum við erum alltaf bara á hverjum degi úrvinda af þreytu en algjörlega bara eitt bros er undirbúningur og reyna að tala um söguna meiningu hennar sársaukann á bak við þann sársauka sem karakterarnir eru að ganga í gegnum ræða hann við þau horfa í augun á börnunum og vera í mikilli nánd við þau í tökunum og þá eiginlega eigna þau

sér það algjörlega sko hápunkturinn í þessum tökum kannski fyrir mig varðandi börnin

og hvernig þau leika er lokaatriðið í myndinni þegar allt einhvern veginn leysist allar þessar tilfinningar sem eru búnar að vera pressaðar ofan í dós þetta einhvern veginn bara springur allt út á

á og ég bara fór að gráta þau bara leika þetta svo vel skilurðu bjóða sig víti í Vestmannaeyjum er mikil með hjálp tækninnar eru búið til áhrifamikið umhverfi og sjónarspil meðal annars er reykvískum fótboltavelli plantað í miðju Vestmannaeyja við notumst við greenscreen og við

sem er verið eiginlega að framlengja kannski leikmyndina ef svo má að orði komast við tókum fullt af fótboltaleikjunum okkar í kórnum

þar er ákveðin brekka sem svipar til brekkunnar hjá

sem sagt sem tekur þrjú hundruð og sextíu gráður ljósmyndir í í eyjum þannig að við getum alltaf farið samhliða myndinni voru teknir upp sjónvarpsþættir sem verða sýndir á RÚV í haust þar sem áhersla verður lögð á kvenpersónur sögunnar það er mikil vinna bæði hjá handritshöfundum og fleirum búin að fara í það að reyna að sem sagt vefa þetta tvennt saman því er kannski best lýst þannig að í kvikmyndinni þá eru kannski hlutir í bakgrunni sem mætti

túlka sem aukaleikara eða en þegar þú sérð svo

sú sena halda áfram með þeim leikurum en það truflar þig ekkert því þeir virka bara sem aukaleikarar í bíómyndinni en svo heldur áfram önnur saga sem er í gangi á hliðarlínunni og hvað ætli taki svo við þegar kvikmyndin loksins fer í bíó í kvikmyndahús mikið breytist já örugglega maður á eftir að verða þekkt andlit og þannig en þú veist maður þarf ekki að vera með

ætlið

það kemur sterklega til greina ég ætla að verða leikari það er búið að

mjög lengi jafnvel kvikmyndatökumaður eða leikstjóri bara kringum myndavélar þá er ég